اولا ساقوم بنقع المقلاة واستخدم الملح وصودا الخبز لانه <hesitation> يمكنه <hesitation> إزالة الاماكن الحارقة افرك بلطف استخدم أسفنجة غير خشنة او فرشاة غسيل وابدأ بفركه أشطفه <hesitation> بعد ازالة الاوساخ بالماء و <hesitation> اذا وجدت ان هناك بقايا ايظًا من <hesitation> الحرق <hesitation> اعود <hesitation> بنقعه مرة اخرى واشطفه بالماء وبيكون نظيف.